Gny pingouins aloha biby tsy de nianarategna loatsy ta madagasikara taty izy io. Tsy de misy loatsy fahata- fahafatara be momba anizay tegna. Fa amy gny pôle nord agny tena misy anazy fa zaho manoka raha magnenty gn'endrikiny, izy misy any le bec-ny igny, vavany maragnitsy igny. Ah izy koa misy elany, tsy elany loatsy manao akory amy sisiny roa reny da raisiko sahala amy gny voro aloha izy.